Mopetɨ computadora oime guiraja jaeko, imemoria, guiraja bateria, guiraja ipantalla, iteclado, guirajavi oyembo carga pɨpeva, jare oimevi jeta japɨpe rupi jeta guinoi yande puere vaera yaiporu